حيواني المفظل هو الكلب أحب الكلاب لإنها وفية ومرحة تعتبر أصدقاء مخلصين، أحس إنهم يعطونا طاقة إيجابية، ويدخلون الفرح على البيت. بعد الكلاب دائما تحب اللعب والخروج معك هذا يخليك تحس بالراحة والسعادة. وأنا اقدر التفاعل اللي يصير بينهم وبين البشر. وكل كلب له شخصية مميزة وهذا الشي يعجبني جدا.